Ман мазҳакаро интихоб мекардам, зеро мехоҳам хандонам ва рӯҳбаланд шавам. Мазҳака асабро ором мекунад ва эҳсоси сабукӣ мебахшад. Драмаҳо низ хубанд, вале баъзан ғамангез мешаванд. Ман мехоҳам вақти фориғро бо хурсандӣ гузаронам. Ин ба саломатӣ низ фоида дорад